<noise> Tegna zava-dehibe fanagnagna kamarady isan-karazagna amin-tagny amin'ny tontolo jiaby iasagnao ndraiky misy agnao, ôhatra agnao a lekôly agnao managna kamarady an-tanagnagnao ke agnao managna kamarady a leglizy agnao managna kamarady, ke la-le tagny andehanagnao zegny managna namagna fô agnao marikitra agnao, antsika ôlombelogna mila namagna amin'ny fiainagna ke la izegny maha zava-dehibe ny fana-fananagna karazagna nama.